A Pakistan we pakistan munha'irina so lo ba sanina na abe ba sani na boni ba be tun. Donk sanina usu dɛso wominbin ,ba we lo fa ami be we mi te, donke to bun ha'irina so, bun muvemanra so pakistan a a kreyara.